Ba yiro a me wero juwa yɛsi ba biya himiro sin mɛ ya bira a me tabo ba tabuwa sirtu ba tabuwa nɛ a we in wɛwa ba ma mi uzu ba boni ma tete ba we sɛ ma wɛ ba le ma wɛ ba di ma wɛ ba we bepɛ ma wɛ ba mi fi mu a bɛn tete mi ba pantine yɛrɛ tete mi ba pantine to a me ya we tabo a me ya zun ho bɛ ho bɛn sosi amu ya sin mɛna mu